A lavastoviglie a l'é un cascion dove ti ghe metti drento tutto o vasellamme e posate spòrche e tramite un bagno d'ægua, gh'é di getti che bagnan e cöse che ti gh'æ misso drento eh asmeuggian o spòrco e dapeu un bello momento o programma da lavastoviglie o l'arve un cascettin, sciòrte o savon, o detersivo ch'o se mesccia inte l'ægua ch'a l'à bagnou i tondi, normalmente a l'é ægua molto cada, ehm e pratticamente questi getti d'ægua insavonâ lavan e cöse che ti gh'æ misso drento. Dapeu quande a lavastoviglie a l'à finio a l'arruxenta tutto con de l'ægua cada ma polita e dapeu ti tii feua e röbe a röba bella polita e ti â metti into vascellâ.